איך האלט אז ס'איז זייער נישט א עטישע זאך צו קאמטראלירן די מ- מ- מיינונג פון מענטשן דורך די מידיע ווייל א מענטש דארף קענען מאכן זיינע אייגענע באשלוסן און אויב די מידיע גיבט א סורטעין- א מינע <hesitation> בליק אויף נאר אויף איין זייט און ער פירט די מענטש צו א מיינונג איז עס נישט גערעכט ווייל די מענטש האט נישט טאקע נאכדעם זיין אייגענע מיינונג.